ساؤتھ افریقہ کی تاریخ بولے تو بیچارے انوں بھی بہت حال حال ہوئے، سوئے باقی دیشان کو تو پھر بھی ٹھیک تھا。انوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، کیا کپڑے پہننے کوں。انوں بہت زیادہ سادھا لوگاں رہتے، ویسے ہوتے، انوں اپنے میں رہتے تھے。ان کے قبیلے رہتے تھے، جنگلا میں رہنے کا یہ سب کرتے تھے。بھی کیا ہوا، اس کے بعد میں باہر سے لوگ آئے، برٹیشر آئے。سب ہالے کوں ان بچاریاں کوں بندی بنا لیا، بندی بنا لے کو ان سے کام کراتے تھے。انوں لے جا کو دوسرے دیشان میں بیچ کو چھوڑتے تھے، بیچ کو اوپر سے ان سے کامہ کرا لینے کا، ان سے مزدوری کرا لینے کا، مارنے کا، پیٹنے کا。ان کوں جانوراں جیسا رکھتے تھے。اوپر سے وہاں باہر گاؤں میں وہ لوگاں کے بستے زو بنا کو رکھے تھے، جہاں ان کوں جیسا جانوراں کو رکھو، دیکھتے تھے تو ویسا ان کوں رکھو。دوسرے لوگاں آنے جانے والے ان کوں دیکھتے تھے。ایسا وہاں ان کوں بہت حال حال کر کو رکھے تھے。بچارے کوں بیڑیاں سے باندھتے تھے، بیڑیاں سے باندھ کو بہت مارتے مارتے تھے。ان کی حالت بہت خراب تھی۔